Eoa zareo ao Royaume-Uni ndray zareo any zany culturandreo any i resaka azonao le ohatra antsika gasy ao! Dito- dite vao maraina, ny andreo any ndraiky io dite io zany tonga de karazana kalindreo tena <hesitation> maha-afaka mosarindreo mihitsy zany dite zany e, io zany raha fisotroandreo any raha io, io raha matetika efa misy lera aby ny andreo any e hoe am'zao mila misotro dite laolo ty, am'ty mila misotro dite karaha zany any.